Lewru arandeeru kam to konduye ndungu fu, lewru wonta ɗon ndu neɗɗo taskata, taskana planji mum, taskana manufofiiji mum, taskana kujeeji ɗi yiɗi waɗa aciwi to ndungu. Lewru arande walaa ba mayru. Lewru neɗɗo jooɗoto Numa Taska.